won. dhawiatif won inamaa khofolchisen khamm dhurah fudhethaa anayedhe anin won dhawia fudheda malsun won anin taae dhawodhetu hinfahama won endelethu mathii endelea atham jirtiii won thuu atham endelethi akas fahamaa won akasisun akama fedha kuliko won dhagethaa won akasisun hinfedhu won inamaa khofolchisen sunn inamaa dhurah ijaje suuna anin dargaa ishia hinfedhuu won dhawothen hinfedha